Organik oziq-ovqatlarga asosan biologik mahsulotlar kirib, bular inson sog'ligi uchun juda ham foydali hisoblanadi. Noorganik oziq hokatlar esa kimyoviy jarayonlardan ishlab chiqilgan mahsulotlar hisoblanadi va bular inson sog'ligiga zarar yetkazishi mumkin.